اااا عندي برسينه في بيتي و برسينه في ااا بيت القاعده و برسينه في بيت البانو و برسينه في الكوجينا و برسينه في ااا البيت القعد هاذول خمسه مااا نوافذ ااا إلي هما براسين.